افضل انو يكون عندي قدرة انو اتحكم بالحيوانات لان اكو كثيغ حيوانات بالعالم اكثغ ما اكو الالات وبرايي الحيوانات هيم اقوى من الالات اذا تجمعو يعني خاصتا اكو حيوانات كباغ فافضل اني اتحكم بيهم لان انا اصلا يعجبني الطبيعة